Ah! Zaho aloha tsy mpamoro hira. Fa gny fomba famorona hira haiko zao, mangalaky taratasy la manoratsy amizay ny hira tiatena ho hira. Bakeo amizay manamboatsy gny feony. Laha mahay mititiky gitara moa iha, ampanarahinao gitara iny avao ny feony iny la miboaky amizay i bakeo hira. <noise> La mandeha amizay mangalaky feo. Alà feo raha iny, na alà amy talefony io na io andehana amy trano fanova raha zay reny, la hira amizay i bakeo.